<hesitation> Ekishumuuruzo okwigura enkufuru, nookwata ekishumuuruzo, ekiteeka omu nkufuru reero ohindure. Enkufuru enyingi ezindeebire, n'okutamu ekishumuuruzo reero okahindura ekiiguka, enkufuru ekiiguka, nangwa obumwe hariho obworashanga zikatiire, nooteekamu ekishumuuruzo ohindure reero okurure, enkufuru ebone kwiguka.